Sicürament ëntà fe culasiun përché l'e propi 'na coza ëmpurtanta, alura ëntà pìé ën café e mangé 'd biscutin u 'd pan cun la marmelada, bür, cuaicoza ch'a të dìa le forse për tuta tüta la giurnà e lezi calcoza